Püksiq võivaq ollaq pikäq vai lühküq. Ja võivaq ollaq paksõmbast rõivast vai ohkumbast rõivist. Noq ja muidoki paksõmbit ja pikembit sis pruugit külmäl aol ja lühkümbit lämmäl aol.